بتدخل على آب ستور أو جوجل بلاي, تمام؟ بتفتح المتجر في جهازك, مثل البرنامج, تمام؟ وبتضغط على كلمة تثبيت, إذا ما في مساحة بتضطر إنك تحذف يعني علشان تفرغ مساحة, بتنتظر لين يخلص التحميل, وبعدين افتحه, وثبت الإعدادات, وخلاص, مبروك عليك.